कुत्ता घरमे पालन बारो एक बफादार जानबर हए । पर कबही कबही नुक्सान फिर करदेत हएँ । तमान आदमी कुत्ता शौखसे फिर पालत हएँ । पर सरसफाईमे ध्यान नाएँ दैपात हएँ तओ घरमे गजब घिनौनो करदेत हएँ । जहाँ तहाँ हगदेत, मुतदेत घरके घिनौनो बनाएँ देतहएँ । कठ्खैना कुत्ता बिराने आदमी, पहुननके काट फिर देतहएँ । अगर सिर्री कुत्ता आदमीके जो काट दई तओ बो आदमी फिर सिर्राए जात हए । कोइ कोइ कुत्ता त बुट्टी बिना कौरन उठात हएँ । तबही कुत्ता पालन गजब खर्चिलो फिर होतहए ।